Dor omo vuram yor ka oderin ude udier mona nu ovon oyi ova jaan krese omosi, omovuram yor ka oyaw nu egi mo ku omosi nonw, oyor ubo nu oyaw idiom ode va ta kie omosi yor ka obese mo twaya, mo gbulman ke omosi nonw mi oyaw nu amin mo kie omosi yor dor omosi yor ova mo kpene abo nonw. Okuru yaw ova nanu eva me gbugberene abo yor ova me kie omosi nown, omosi nonw ova mo gbugberene abo okuru mo ja utor mu ukpainy omosi nonw, omosi nonw odite ldiom ovoresete oho nu nu mọ dogia mo va dian mu uvai, oho nu oyi oda mo berene yorkuro mam omo oho nu ode yi ja mu ukpainy omosi yor, omosi yor odite ldiom yor ovoresete dor nu kam enu bilema ka be ede me bilema, lnwin okukuru oho nu me ka me. yi da mi yi tul omovuram wor omovuram nu utul te okunu uda mene uga, uberene mina kpe dor uta mene uga, usinese ubo lyi. uta dote nu uta mene nu uga ka, ubese mu sinese oku nu, odegne lnwo oma ku mona, dor mina oho na yor, uyaw nu egi mu kie ewey uvai wor, uyaw nu egi uyaw mu kie edegne lnwinwo dor mina oho na yor omo piyi omo nu oma tul akpe igbeny ka omon odegne omon odegne lnwin nonw ka, omon odegne lnwin nonw dor mor hira nu omosi, omon mam mu odegne orere mo yia, mo beregen mem mu imo mi wol ka kom. Uda kwe dor me kperi nor mam mu uruwo yor dor odare, mina lrhar nu abo okunu mi menene banu ekein ewey yor ugen dor inorir nu mi kio lnwudu ewey kpe nu nu menene, dor utom okunu egi, eyaw mu nu egi ekie munu edegne krese, lrhar nu lkpe okunu mi meneneya nu abo okunu nu memene oho na ohobura ubo nu me dor miva swenen, ohoburayo edegneye. mam omo ewey nu edan utom mu esi wor omo pijn omo ubedene mina kpe dor mu, mina nu uvai ekein neni ojọ mina mu bedenen kpe dor wor mu ta mu ukoburogne ekein, wor nu uma tul okunu ikpen okunu mu tul la dor ukoburogne ekein uta, ekuru mon mam mu nor udo owey na nu uyaw osireke ukie owey ka ukoburogne ekeinyo yor uta, oyor nu ohobura yor eyaw nu egi ovu mo kie ovu, banu ivom avai nu ewol yor ka, ovu eyan nu egi ma kụ ovu, nu ovu owane denunen mina kpe odegne omenen nu lnum nu mi tomosuwor ka, mu doinya, mu nomane utom esi nu oyin odegne lnwin wor. uyaw nu ode egi yor yor abo okunu uya mu kie edegne lnwinwo dor mina oho nina wmepeny imo. Ewane hiran nu edegne lnwin baw dor nu me kperi wor lnum nu tevi tevi uma swene ka, okunu ma abo mam nu ma ajam utor ma, mina banu ba na nu nu miyan imo na nu abo nu me nu me magne lnum yor oho nu me mi kel nu imo na ede magne lnum nu me, ubo nu oho nu eva yaw nu osireke ekie, me ku me mam mu lnum nu mem mi yin nu ayi baw oyi munu lnum mina nu mi yi muna yor, osireke, adu wor nu wor abo ka baw abo okunu me hilama lnwane lnum nu igbulamagne nu imosi, mu sabainbaw mu sabainbaw ka baw nu kperi wor mam mu heyi wor mu idi te aswei wor, mina mu uda mu yi sabainbaw baw dor emeke ta di mumu aswei lyor lnum nu me abo okunu nu mon nu oho na yor utom esi nu osireke omo munu mu lnwin, ore, lnwin uyena nu eni abo okunu meyena yor, ohobura nu utom okunu usire abo krese, lnwin banu avai lnum magnem yor ka imo nu ogbanke utom osireke krese ewey nuna nu evon avai lnum magnem yor eva, dan atomn nu me magnese lnum yor ego meyi mu ivom uvuvai ohobura yor me beregena ahrar dor, eberegnen dar omo nu wor uyin utom usireke nu wor uyan. Ikuru yaw nu amakpe vi ikuru yaw mi kpe ude omo nu oja ma, dor nuna oho na ubo nu eni eva mon banu avai lnum magnem yor ka okunu muta wor <hesitation> ubo ewey mo magnese lnum okunu mu duko wor mu, mu ta von iya mam wor muva ta yanse omo nu ogbanke ka omo, uta yanse omo nu ogbanke dor mo ta von ofofom ka, movia biwn mu uvai, ukpainy uswein dor nu ubi nu osawo mo gbiye, utom esi nu usirekem omo munu, ovu osireke munu ovu, imomi wol la kom, oyor kunu mina lnum nu, ubo nu me miva mon oho ekein wey oho na yaw, imom mi wol la kom kpe nu ede nu beregena, odegne nu omo- pinyi omo abo okunu ekel me kwe kwe kpe dor edoinwu omopinyi omo nu obese mo, mo. mo fun mu ekun dor nu okunu wor owey vivi mu ta sabainyi mam mu iya omo ona okunu oyin odegne lnwinwo kom gbila gbila, utom esi nu oho na yor ubo nu baw ebese va te esise te ahrar ekein ewey obese te ovuoite okunu owey mova kel duko ka omomunu iyor esi nu ivur, utom ubo yar krese wor ka umon lnum nu ogbanke nu eda, uda pute enu mina, mi manki ta kwe ma dor omo na oyi von me va bene mam omo dor lnum vivi iyi ta wol la krese woka uda pute enu udam da ja gena krese ubo nu oho na nu.

Banu lvom banu avai na nu ewey nanu eni evo nu eda nu utom yor ka, okunu baw abo nu nu kwe kwe dor eni omo pinyi omo, omoyi omo oyi nu edowu nonw nu obese kuru mo funa dor nu ewey me swene, krese dor oso oyonke eni ubo lna dor ahrar lkimine yi ja okunu eja nu yaw dor mu lvom uvan osireke, ovu osireke ovu ovu oyaw te usireke okiete ovu dor uyen yor ka ota te madu, ovai yor ka uduknen owol le banu lvom uvai yor.